Oham okhimaka furi, ohama <hesitation> ekpang. moh hama okhimaka kwa be ama sima orankeri asii, mohama akara, mo yireh akara iwa e. mando kwo moyere e. Mohama edung cha bom, mohama edibhi wuri, mohama eh arankeri pah beh ma khero kheri. mohama idik si khabhoghap e. Ochatok okhabho khap mamann kho hubha e. Avaa sima arankeri sef, abhahi asii edung cha bom, avaa sima arankeri asima asaa edita ewa cha anong aya machi e. Avaa sima arankeri aduk akpu, avaa sima ara-keri, avaa sima arankeri. asi otok phabeh ana sima gbobha agba-g gbang. agbobha asii oborah. yina anachin habom khe. Bom khe avaa simeh aduk edung chabom. achi odogho bah achi, achi or akangho kang o akang akhimaka, azima sii ekpang mbong odo dok o/ arankeri Sumah asi <hesitation> ucha tokk amanu ucha tokk bungha uha nu ucha tokk foh okawo kaweh fumuh usi mangha oshapium onem he eh umughama ibob eh ebob ewokeh matina usi cha tokk dah moh ishama mma mi cocoa muh ohama cameron cocoa feh buh oshene ewoka peh muh oshiro owoka peh mu mo utimo usi otok omo ahama abub coh muh ohama achwuhi pah ach mandama kwe achewe bah mma atima anah ageh anah ewoni beh ma bui ebi atima onun ageh abongha aham bah achewe achewu mma bah atima adub ana bara kwa cheana mbob mbob atokk cameron cocoa awon meh achi ma teteh tima adob eyandab akwa togha mami cocoa awon meh dede mando achena nah avuhura muh hama avuhura pam beh awawowab oh awap awep odoha bah wap awap-oh awap odam bah atima oduk oh uduk atima aduk uduk otokkodeh amanah mah ahama kuh ohuwa peh meh esiman muh ocho otokk ejiwe ejiwah ohema efoh asabha hesi apiri hamangha mmo mmo ah beh meh etima ochenna hah aronta aronta woh kah amare eden pah man oh utimoh keh eden atima oduk odukbeh atim a aehu otokk keh ki mkpongha meh.